Gna algerie agny da misy ny hany nentimpaharaza ao gny corba, ao ny harira, ao ny koa ny hmissizy io zany da salade miaraky amin'ny poivron da tsy hadino ny couscous io ny tena sakafo hoanin'ny olo rehetra rehetra agny.